Eh problema ndraiky izy kaofa amy toeragna mando be antegna mahandro, <hesitation> atahoragna zegny sao de tsy ahavelogny afo antegna, avake koa, sa mba velogny afo i, sa be koa tsy maharitr'ela tsy ahamasak'hagniny koa antegna satria ho foaty koa bôka izy igny avakeo azon'i mando be i e.